Ny fomba fanasana lamba amin'ny tanana dia: alaina ny koveta de asiana rano, de asiana ranon-tsavony lay izy de arotsaka ao daholo lay lamba ho sasana, avela lay izy hilona maharitraritra ao ary kosa kosehana amin'izay lay izy rehefa avy eo hosorana savony, kobanina tsara lay lamba ary avy eo ahaha dia avy eo azo anaovana.